Cua Puerpoespin jei supe reta va jae ko kui yae yande supe kua kui reta ko uajaete ye yu yepei ko ja reta jaema kuareta ko oiporu ipuere vaera oyuca jou vaera mbae jou vaera mbae mbaerai ani cuarevi jaereta oime yave kia ikerei oyucaparaete jaema jokogui jaereta oikatuye oyeipi vaera